العطلة الاسبوعية المثالية بالنسبة لي تكون في قعدة مع الاهل والاصدقاء في مكان هادئ او في وقت الليل نأكل اشياء لذيذة ونستمتع بالضحكات والحديث عن اشياء جميلة و ذكريات.